نعمل روحي أني أنا معجبه بأفكارهم و <hesitation> بالعقلية متاعهم وأنو هو <hesitation> الحاجات اللي يخممو فيها هي الصحيحه، ونعمل روحي أني <hesitation> مقتنعه بالكلام اللي يقولو فيه، وأنو لازم <hesitation> نعملو المنظمه هاذي وتكون أقوى شي في العالم الكل، وبعديكا ندخل فيهم و <hesitation> نحاول أني أنا نعمل ب-بيناتهم مشاكل وكذا وبعدها ن- نفتتها المنظمه الكل.